<hesitation> kexukano kó, ka inka na nayingui xa'á yuxadikui nanixhi ná, te xundakidanguaxi xhín dikui chikutu, te noxadakexhi ñii te yikoxi xun, teclanguaxi yuxá dikui te dichi ngua adii, tenuxa dakexhi ya'á kuii o dakexhi inka yuku ná, yidoni yuku ya'á muino kunani un kadaluxhixi ya'á kuii ta kadaluxhixi, mino te dakexhi texu ku inka tu queso tenguixhi va'a adii ihó iin queso xa'a naxhidono nanyido kidanguaxhi, ko hon kanoxhi kano ñonxhi tavixhi kiadii te kué kuiá kue yo'o kuxakutuxhi, te inka xakidanguaxhi nani quesillo davito kúe kingui kutuxhi te kuxa'a kanó.